Äj ispäkpa't tzunyiwi, ispäkpa't popniwi, ispäkpa't estee est est chile niwi tzapasta'mpä, nkä'spatät säkji'knhtumä nkä'spatät estee caldo <hesitation> de kasyi'ji'knhtumä nkä'spatät jenä niwi, todo jenä nhkojtapyatät este äjtyät nhku'tku titya'p, ja'kutyät ja'ku mas syunyi ompa pujtu, jejtzyetät nkä'spa todo je je niwi je.